ni spɔrt nɛ yɛrɛ abe ɓɛ sin mɛ na ni a baskɛti baskɛti be ɓɛ sinna co'arobe nɛ a yo de wa a dera bi mu a benɛ mubɛ sinna un ɲan yɛrɛ bɛ a nu nɛ a da mu baskɛti bewo ɓɛ sinna punna mɛ we diya un te aba ɓe nucoza nɛ a ɛsiya awa dɛ <hesitation> ɓa basketɛri-ra ta tore mana ɓa <hesitation>